<hesitation> मौसमी स्थितियाँ घनी प्रकार की हॉवेन <hesitation> मौसमी स्थितियां घणी प्रकार की होगे। गर्मी में <hesitation> सूरत तेज होवे तो अपनो तापमान बहुत बड़ी जाए सूरज को। सर्दी में ठंड जादा लगज तो अपना बर्फ से <hesitation> बर्फ से ढकी जाए और ठंडी लगज। बर्शात में घणा बादल होवे तो ओ पानी बर्शा होगे, अंधी जब तेज होगे तो अंधी चलती रहे, धूल उड़े, तुफान होगे, तेजी से हवा भी चलेज, बारीश होगे।